<noise> Ndank añaţ pëwibërir saŋ tekënologi ñaan pëncí ţí umundu wí pënjáka kari cí jata nteen utele díka teen uworëdinatër dika utilizer porëtabël <noise> ţí bíwínjí de mënjá añaţ waw. Ñaan yëlanţ pëncí dí umundu ndank wí <hesitation> dika konekëtir dí tekënologi waw. Pasëk ndank bunjá ñaan <hesitation> nanjukati ţí venti uñem siyëkël aci ñaan ní mee nokomeeţ koo uncí tekënologi. Mí jukank amëyël pëlënt fëranse mêyël pëlenţ uwangële uwumënţ koloŋ dí tekënologi ajá bunjá mënjúun káaţ. Njí pookat unjon de waw, unjon bañaan dooţ mee koowí uncí tekënologi pasëk doonko dooţ dëmb uforêsa mon. Adoon cína di ngëmburu bababú ngun dun. Ngë ërop ngun, dul di tekënologi doonu kana uforësa. Me ndank kay ţí bíwínjí de añaţ ñaan pënţuwa ajaka mënţuwa pëlí këlí këntëb këwáanţ uwala uyimpal <hesitation> mënteenaţ koo uncí tekënologi mewitilizirët koo uncí tekënologi.